Laha gny fomba <noise> famohà tavoangy divay amy vy boribory miholakolaky famohà anazy iny. Alà tseky apotaky sachet misaro tavoangy iny zay, lafa potaky sachet iny, alà amizay vy mahity miholakolaky boribory iny, ampiliry, loaha zany saro-tavoangy iny. Lafa loaky amizay iny la ahodikodiky moramora avao, la miboaky bakao, mipolatotsy bakao hazo misaro tavoany iny iny la afaky inomy amizay divay iny.